Buéno̱, nani̱gu̱ꞌ ma̱ma̱ñuꞌ ma̱ni̱ mólé rí nuni̱ xa̱bu̱ wanii wajiúúꞌ jún, numuu ithii̱ e̱yo̱o̱ jún de ke rí phú ndasko̱ꞌ mólé ríꞌkhui̱ ithii̱. nuthi lá ikhii̱n, ke nugi̱ꞌdáa̱ duun, ke nugi̱ꞌdáa̱ guma, ke chokoláté, ke kanélá ke, <hesitation> ke xkuun ke, ke kakahuáté, makaꞌ rí igi̱ꞌdoo itha tsú gu̱ꞌjú wanii, nuni̱ kuéntú, pero rí ikhúún na̱nguá ima̱ñuꞌ e̱ni̱, nama̱ni̱gu̱ꞌ rí ma̱ma̱ñuꞌ ma̱ni̱ jún no̱o rá, numuu phú ndasko̱ꞌ mólé ríꞌkhui̱. Numuu phú mitsiꞌyá má mangaa rá, mi̱tsi̱méjáánꞌ mbá mólé rí ikháán échú ga̱jma̱a ñawáánꞌ, rí mi̱tha̱ni̱ jma̱a ñawáánꞌ ikháán, phú nuyamakuaaꞌ xa̱bu̱ ríndo̱o xúꞌkhui̱ jaꞌnii mangaa. Pero na̱nguá ima̱ñuꞌ ikhúún, tónsé ma̱ni̱gu̱ꞌ rí ma̱ma̱ñuꞌ no̱o rá. Porke rí gíꞌdoo tiémpú drígóo̱ ga̱jma̱a mólé ríꞌkhui̱ ithii̱ e̱yo̱o̱ jún rá, de ke rí jan khaꞌyoo ma̱tha̱ni tal komo xú rí naꞌthá rí jaꞌyoo ma̱ꞌgayóó rá numuu xkua̱ꞌnii ma̱jnúú, numuu rí mú rí naŋa̱wa̱a mbóó ingrediéntés drígóo̱, o̱ mbóó rí nithagída̱aꞌ rá, entónsé na̱nguá igájnuu wénú, na̱nguá gíꞌdoo mbóó ikhaa rí ndasko̱ꞌ xúꞌkhui̱ rá. Tónsé rí ma̱ni̱gu̱ꞌ rí ma̱ni̱, ma̱ma̱ñuꞌ ma̱ni̱ jún, mú rí tsáá jaꞌnii tsú nama̱ñuu o̱ ma̱gi̱ꞌji̱ mbáá tsáá maꞌsngáá. Ikhaa ríꞌkhui̱ porke rí jngáa̱ mbaꞌjiin má gu̱ꞌju̱ o̱ wa̱ꞌxaꞌ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ tsú naganáa̱nꞌxu̱ꞌ xúgi̱ꞌ, pues na̱nguá ima̱ñaꞌxu̱ꞌ mu̱ni̱ rúꞌ. Ra̱ꞌkhááꞌ xú rí gu̱ꞌjú wanii wajiúúꞌ, makaꞌ rí nuni̱ xi, jngáa̱ nuni̱ jma̱a ñawúu̱nꞌ, nuni̱ jma̱a tsiniuu̱, jngáa̱ rí ikháa̱nꞌxu̱ꞌ rí xíi̱ꞌ rá, pues nánguá, púrú má rí khitsi̱ ú iphú, jngáa̱ ikhaa ríꞌkhui̱ rí ndayóo̱ má ríꞌkhui̱ mangaa, ma̱xtáa̱ tsú matsu̱xi̱ o̱ ma̱xtáa̱ mbáá tsú mbayáa̱ tsáá maꞌsngáá rí ma̱gu̱ma ríꞌkhui̱, porke phú mitsiꞌyá rí ma̱ma̱ñaaꞌ mi̱tha̱ni̱ ikháán no̱o rá, pero na̱nguá rí ikhúún, na̱nguá ima̱ñuꞌ, a lo mejóo̱ poke rí na̱nguá má ríꞌkhui̱ ne̱xnu̱u̱, na̱nguá má imaku̱ꞌ ikhúún eꞌni rá, o̱ na̱nguá má e̱ e̱ya̱xi̱ náa̱ꞌ tsú naꞌniméjúúnꞌ buꞌ. Ikhaa ríꞌkhui̱ má igíꞌnaꞌxu̱ꞌ mangaa rá, rí na̱nguá ima̱ñaꞌxu̱ꞌ, na̱nguá imiéjuáa̱nꞌxu̱ꞌ mbu̱ya̱xi̱i náa̱ꞌ gatiin gu̱jú wanii nuni̱ ikhii̱n, a̱ꞌni má tsú nama̱ñuu i̱ni̱, na̱nguá mú rí namakuaꞌxu̱ꞌ mangáa̱nꞌxu̱ꞌ mu̱xu̱ꞌmámi̱jna̱ ikhí, o̱ mu̱ra̱xi̱ buꞌ. Ikhaa ríꞌkhui̱ má mangaa rí ndayáꞌxu̱ꞌ, nadáa̱nꞌxu̱ꞌ rá. Pero ma̱ni̱gu̱ꞌ rí ikhúún no̱o rí ma̱ma̱ñuꞌ ma̱ni̱ ríꞌkhui̱, numuu phú ndasko̱ꞌ iphú rí ikhaa no̱o.